Mahazo tombony ny zirafy la amin'ny ilay tendany lava be igny anh satria ah amin'ny alalan'igny izy anh mizaha magnodidina ananjy hoe akaiza ohatra zao hoe misy fahavalo, igny koa anefany anh ahafahany manakatra hanina hoananjy anh rehefa ohatra hoe aminà kakazo lava be de afaka miaro lohany koa izy mba sy ho voadona.